जो कैमरा होता है अगर उसमें पास से फोटो लेगें तो हमें जूम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर दूर हुआ तो हमें जूम करना पड़ेगा।